USA siniiii sagale ishin nyathu wonn ishin lila fan marthu ee milkshake ababakua iyo sagale dhiko baaa khalangen than won akaaa lukuathi pizza hot dogs yedheni take maste yedheni sagale suun lila nyathiye lila faan marthii